Raha ohatra ilay toerana ka misy vorona manodidina eo an, indrindra moa hoe misy voromailala -ataontsika hoe misy voromailala izany ilay toerana- dia miezaka miezaka minamana amin'iny voromailala iny aho an, dia <hesitation> > raha ataontsika hoe misy taratasy sy penina ihany ao amin'ilay nitazonany ahy an, dia manoratra taratasy aho, dia ampitondraiko an'iny voromailala iny ho any amin'izay tanàna akaiky indrindra eo sy izay olona eritreretiko hoe afaka hifandray amiko an, dia iny no asaiko mitondra an'ilay taratasy fiantsoana vonjy.